<noise> kag feiveret taun io ausai no uli buk ani krismas using ko taun voiang ri vap aungos kio serei e rina. Kara mang ke vap kinpa ago e ring vunga kio serei na tara aungos toro nem ago kuvul, koro angan pok i rina, toro lotu si taun lava asukang a toro rungrungai kapa ni taun i akau ani iesu. Asukang a kag taun io buk luai si ausai krismas asukang a asukang a ri vap kio serei, kara mang ke lain kipa ago pulakai si mang ke ring kio serei si taun ang a tara aungos taramepo ausai a tara selebreit kuvul.